الهواية المفضلة عندي هي الرياضة و المشي كيعجبني بزاف نتمشى و نمارس الرياضة فالاصال حيت كنخرج الطاقة السلبية و كنحتفظ على الرشاقة ديال الجسم ديالي و كنحافظ على <hesitation> الصحة ديالي مزيان و كنحس براسي خفيفة و كنحس براسي انيقة و رشيقة و كتعطيني واحد الطاقة ايجابية كنكمل بها نهاري مزيان